Spej nak tib guꞌn yu or nkiꞌn loma, lëꞌkga chut nanda xkuꞌn lo uyab gik minn ux̱ixkwaꞌ spej, yu minn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn pej or xioꞌn <noise> gik ota xwiy gan xkuꞌn c̲h̲ak lo, ga nak diꞌt xkiꞌn spej. Saꞌnda x̱iꞌk nak naꞌ c̲h̲unntsiꞌndná spej, xwiydná loná xkisa nonga sdzë nis gikná. Gana stib lger diꞌt tipta nkiꞌn spej nak or guꞌn ney kamion, <noise> ic̲h̲ësa kamion neyzë spej dzekna xka ga xwiy minn or lëꞌ minn stsëꞌ kamion, nako gobic̲h̲ë minn lad x̱its, kon gunu xwiy minn ganbe siada minn lad c̲h̲ow ñaz ota be siada minn las chu dën ota xwiy minn gan be yuda ba <noise> kamion ziꞌdga lad x̱its ota gan be yuda chu minndoꞌ ba zu lën ñaz o chu man ba zu lën ñaz, ga nak diꞌt xkiꞌn spej tipta lo kamion gana yu or xkiꞌn spej loma par gwiyma oma ota gikma. <noise>